Gny téléphone zao zao, i <hesitation> izy aloha appareil elektrônika regny izy. De izy am’zay afaky entinao am’zay tany misy anao. De izy, gny ampesana azy, izy iantsoana olo na anao koa mandray appeln'le olo miantso anao iny. Izy koa afaky anaovanao appel vidéo, na andefasanao message na andraisanao message koa.